ho susi a benɛ un bɛ zumu berasosi curulu un onni be onni fanmuwa ma oro han a diyo han diya a han diya so tawɛ a han wesin biye a mu cenu yɛ tomu tawe a mu we sin matete <hesitation> inma piri'a mu wana an yɛrɛ zu- piri'a mu wa'arobe wana ɲan